Kuzhina meksikane është e famshme në të gjithë botën, me tajuret si tacos, enchiladas dhe guacamole çë u bën ndërkombëtare. Edhé, muzika mariachi dhe vallëzimet tradicionale, si Jarabe Tapatío, janë simbole të haréja e identitetit kulturor.